'E sord possono accattà 'a conseguenza sicondo me dà felicità. Ad esempio t' ponn accattà 'a tranquillità dint 'a vit, pecchè poj se uno sta tranquill cu 'a cap, sta tranquill iss, <hesitation> è la svolta. Proprio la felicità liquida nun 'a ponn accattà, però ponn accattà tutte le conseguenze dà felicità. Ponn accattà 'na cas, ceh e quindi staj tranquill, t' può può può comunque rendere la persona di fronte a te molto contenta, molto felice. Pecchè 'e sord comunque alla fine per quanto vulimm dicere no? Nun so important, nun ponn accattà 'a felicità, però <hesitation> so semp importanti secondo me. Pecchè tu dint' 'a nu mument tieni comunque ti fai 'na famiglia e nun tien sord, 'a felicità nun 'a truov, ch' 'e sord puoj truvà 'a tranquillità 'e 'a tranquillità e 'a tranquillità rende content tutt quant. Che sia 'nu figlio, che sia 'na moglie, ma pur te stesso. Ij staser m' vogl dicere, ah m'accatt 'a machina nov, cu 'e sord 'a pozz fa e comunque so scimità cà t' portan felicità secondo me. <hesitation> è nu poc nu paradoss, ma è accussì. Non è 'na conseguenza diretta dà felicità 'e sord. Però può portare, è un mezzo p' t' purtà 'a felicità. Secondo me. Al giorno d'oggi soprattutto che non ce ne sono tanti, in generale. Che <hesitation> o tieni tanti sord, quello può fa molto la differenza secondo me. <hesitation>